﻿Kua tipo de vinagre ani oyuavi kua vinagre retava jae se jaeñoma mopeti aikua kua vinagre kutigui oimeko añete jeta oyeapo, oime oyeapo muy caseramenteva, osea yandei yayapova, erei oime amöguë vinagre ikaviyeye oyeapova jaeko ou noramlmente yamo ya äpova restaurant rupi yauva jare yaesa kutigui oime oyoavi ani ketigui ou ambueva, ani jokua se mbaeti aikua, oimera irü tipo de vinagreva